Nda lud lona ndej lud dis lona pola nena chemod nak pola uuu pola ngenta jwa'n, ngenta re jwa'n, ngenta re jwa'n nazosa ze nzo naya purta re xa jwa'n rexa nkete zya pur re xa ntati men rexa, rexa karanzis mbesxa rexa nkete jusadiya nkete zin ndole maur zib ndole, ndole zixa pur xa ntati asta yolou'a a na ntak yolou'a loxa, xa ndlyabe yolou', ngotexa re mena nak zina ngotexa re men nak presidenta per zyana na ndoledaxa president mbesxa, xud goana nda kuent ze nena, mbay ndole, ndolexa ya mbes xa gox za re xa ya nak mena kotexa re men ya, ryote mena xa mblabe yolou' xa nlyable xa nyabe xa, mbay ndaxza benta ya tati mena nde lujxa mena nde xixa ma'n men ndexixa plopa jwa'na nchexa ndyaxa laz xa, mas asta na nchobe na nchenta po broxa palad nketexa <noise> tamod linuxa men za tamod ntatixa men za jwa'na nak jwa'n nlixa men gab men za nzo lud yal buena nzo lud jwa'n naxutka luda. Mbay zya ngenka re xa nzo naya nzo re xa nak re kamiona re gabna na ndyenu pur ndye kon ma' ndye kon jwa'y ndye pur kabay pur ma'ya nak jwa'n nke tenuxa ze re karanzist nu re taja ndoyazte lad re'a uu a bro re xa ya a paja ndore xa ya ngola xa lo ya zin chanxa lo yalti chanxa tamod mblixa gan mbluxa ndare re men gox kuent za por ke xud goana mkenuna xa gox za xa ya jwan mdej lona na chemod mbyan zya chemod nak zya chemod uu zya ngenta zya pur byo pur mas ngoza per na- na nzida komo nzimen naya, naya mbyar mena per xaga ndole jwa'n nzo nayana per le zyasa pur re xa- xa- xa xa thib lada pur re xa leka le mismen kenap men kenap men yez men nkele mismen nke lar lamen nke lar uu dib zi esman nchomen neda nchomen wan nchomen nde kazlomen anta len xomod rid ndab re xa- xa xa eskap ta naka pu tamod ntola- ntolamen lozomen za wan mbeza lo nchat men wan wan nzymen wan ya nakta men nzi lismen. Xe lud prob re men ndole re zondad re polizi ngenta xaba zya, na nchenta cho nak zi men kenap yez za ngenta re xa- xa- xa nzi nayana o naya nzixa nzi kenap yez nzi xa nzi lugara tya naze mas xamod nzimen ndyak men, per le zyasa kad men ta nzimen benta jwan' benta re xaya nyabe benta xaya ntak benta xaya <noise> xe nketega re xaya mbes re juzadiy ooo pur ngenta yiba ngenta pur ezkopet nlyan pur jwa'na ntabxa lo re mena na exa ngenta re yib buena ngenta xe nzo naypur re jwa'n- jwa'n <hesitation> nzo tiempa jwa'n nzo re jwa'n joxa jwa'na nak jwa'n nzo